होश शब्द सुनते ही मन में जागरूकता समझ और सतर्कता का एहसास होने लगता है। ये वो स्थिति होती है जब इंसान पूरी तरह से अपने विचारों। अपनी भावनाओं और आस पास के माहौल के प्रति सजग और सूझ बूझ से भरा होता है। होश का मतलब सिर्फ शारीरिक चेतना नहीं। बल्कि मानसिक चेतना और भावनात्मक संतुलन भी होता है। होश का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हमें तेजी से बदलते दुनिया में फैसले लेने होते हैं। इसके लिए हमारी समझ और अपने लोगों का होश बहुत काम आता है। ये हमारी सोच को स्पष्ट कर रहा है। और हमें भावनाओं में बहने से या गलत कदम उठाने से बचने के लिए ज़रूरी होता है। होश एक अमूल्य गुण है जिसे हमें हर पल अपने साथ रखना चाहिए। ये जीवन को अर्ध पूर्ण शांतिपूर्ण और संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करता है।